He uhúra he anín ho, agí yee hii gñín ngi nsiimble. Baso ndu uñín ma mo, mbolo hi ma ujangati núma a ɓaali wiinde, fo uñini btooti billi ma. Ngi halla agín, ndu uñín ma mo reg, ubiiŧa ma mo ayóbde, fo uɓaande gwili gilli m. Unan húri anín uwallan wi, ngi uga ñín, btooti billi ma, unmada húra anín hommu amada gí hii mmeese.